Waaw rab yooyu noonu, bu ci nekk, am na benn kàllaama bu la yàlla dénk. Kàllaama boobu bokkehoo ko ak sa moroom; bu nekkee nag la dafay móo, bu nekke bëy la dafay mbee ak yeneen rab yeneen yeneen aki fas mbaam yépp. Ku ci nekk am na màcceer bi nga xam ne yàlla moo la ko bind, nga mel noonu te bokkoo ak sa moroom melokaan <hesitation> ngay waxee nii te bokkoo sa moroom waxin. Ci waxin yooyu ci lañuy xàmmeehantee ñoomi neen. Ci melokaan yooyu ci lañuy xàmmeehantee ñoomi neen. Loolu mooy different bi nga xam ne, ku ci nekk dinga mën a xàmmee lii bëy la, lii nag la. Ku ci nekk rekk ak màcceer bi nga xam ne mooy ngay waxe du bokk ak bi keneen di waxe.